Almet huɓɓirta ko kuɗi ɗi. Hoore nde ine waɗi <hesitation> huunde, conndi hokkoori jeeynge. Kañum e saraaji almet ina waɗi kadi toɓɓe toɓɓe ndiiɗoon conndi hokkoori jeeynge. So tawi a hosti, woogondira, ni woni henndu ndu wallita ɗum, huɓɓa.